सर्दी में मशरूम को पकाय के बेहतर तरीका जो है। की पहिले मशरूम का अच्छी तरह से धोकर साफ करले। और पतले स्लाइस में काट ले। एक कड़ाही में थोदो सो। तेल या मक्खन गरम कराये। तेल के गरम होन पे उमे जीरा बारीक काट के डाल दे। लहसुन और अदरक डाल के हल्को सुनहरो कर ले। इसके बाद बारीक काटे प्याज डाल दे। और उसे सुनहरो कर के पकाये। जब इसमे मसाले हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दे। अच्छी तरीके से मिलाये और इसमे काटे हुए मशरूम को कड़ाही में डाले। और आंच में दुयी से तीन मिनट तक चलाये। ताकि उसको पानी सूख जाये। इसके बाद धीमी आंच पे मशरूम को ढक के पांच से सात मिनट तक पकाये। जब मशरूम अच्छे से नरम हुई जाये तो पक्कन के बाद मसालन पूरी तरीके से मिलाये। ऊपर से हरी धनिया डाल के गार्निश करके गार्निश कर ले। यह तले हुए मशरूम की रोटी पराठा या चावल के साथ परोसन के बाद स्वादिष्ट लगन लगत। आप चाहे तउ इसमे हल्को नीम्बू या रस चाट मसाला डाल के स्वाद और बढ़ाये सघत है।